असो चे कि अमेरिका सब तरप से संपन देश चे। उके आर्थी स्थिती मजबूत चे, उके बास पैसो भी भोजचे, उके बास सेना भी भोजचे। उके बास हतियार भी भोजचे और उके बास असा-असा अतियार चे कि आदमे के अमेरिका से बटिनेज मार दे। अगर को निसानों लगाओगे <hesitation> नी को तुनाज आदमे के लगाओगे। एकाला आसपास जितरा भी आदमे को, उनके नक जड़ा निर्कोड़े जा। प्योक उनके बास अधुनिक अतियार चे, कि वहाँ से बटिन चाहे जेको, मारी सापय जा।